Ca nalleq saishet da canatetapeq ca nalleq coss lapat

Lache na shiýaxauapi cha'aye qaica ca l'onatac yi lma'

Ye imaa' da saxayi da siotahuxa ca ishitexanacte anoq loshegue

Da qaica camecheca qataq ýaýamaqchiguiñi da ñitunaxac so'ot ca ´´yi'onatac

Yi imaa' onaxaiq da lañaxataxa ana nañiguishe cha aye onaxaiq na alhua

Yi ýita'a chaqyita aýem ýapaxaxagueetac aýem ýaýamaqchiguiñi nagui

So cheta'ague ñiqochenaxauec ñanaxauga da qadma' Derqui hua'auchiguiñi nache qomi' salamai' qaq nagui da mashe qomi' qalotoiguilo nache huo'o na qaduadpi qataq iaqauga na lma na qoyaloxolpi

Nagui mashe huo'o na qaraquip chegaqaigui na roqshe nache taalec na souaqta'a qarma' qaq ra ivitega da qaisheten nache taqaen sishetenaxanaq

Saxat ra lataxac ye ihuorhuapi iaguec ra soxoraicpi qataq 'onataxanaxaicpi nache eeta ra no'ottasheguem ioqta nte' nche sogote n-iomtac mate

Da caica da ndaxaq nache na qom iemaqta caica tague calaxaye da huoo que eca ndaxaq naponaxaq nache na qompi nañamaxat nocoo'na que eca naponaxaq nachena nahuana ena huochaxahuapi

Yi imaa' ishet da shexnaxana ioxot ñamaxasoxoqui cata ienataxanaxaqui

Ba sa axat na lashaxaq na qom llalaqpi so uauchiguiñe ugute Da qaipaquepegue da nam lashaxaq na ñaqpioleq dalaxaipi uoo' na llaletaleq ena ltaiaxaqui na ltaa' latee' nacheheta uoo' da qaiqatteq na ltaiaxaqui na latee' qa na ñaqpioleq da immeteleq qaimeteteq na lashaxq na docce jaq mache so lashaxaq mache qaiqa da qaicuee'

Cam aiem noxotoleq aye iatee saia iapaxaguen ayem menapexa da auaitaq da ime da adasaxaq nache ayo ena aluaaye

Da saq amatac aca yale ayom ishet da so otaqa nmenaxaqui

Ana nerepi lalamaqte na ñaqpiolec chigaqaigui na napaxaguenataxanacpi maiche io'ot ana lalamaqte lere na ñaqpiolec

Aiem so viraa' so diez viye can sategua sa aso ñapaxaguenaq ñaqpioleq

Aca alo cheta'ague deco'o yi 'ima' ilo'ogue aca late'e nataq'en da huo'o aca l'qaýa nache maiche qailo'ogue acam cheta'ague deco'o

Nam iepi iataqta onaxaic ra qanaxaiaxana , qanaxaiaxatega ram lapaxaguenataxanaxac qaq re'era lapaxaguenataxanaxac iataqta onaxaic qataq huoo' ra lamaic ra iapaxaguetac na nsoxorpi